Ah famp- fampiasà lakolosy moa mazava hoazy hoe <hesitation> misy vy kely zay agnatiny ao de misy vy bevata igny magn- magnodidiny anazy sahalan'ny hoe i mipaiky. De mamoaky feo zany i, presque zany ampiasana azy ataontsika hoe mandeha mivavaky, de misy koa ataontsika hoe misy faty zany de hoe magnambara loza igny de misy fomba fiasany maro karazany hoe zao fomba amantara azy hoe feom-paty zao na zao fomba famantara azy hoe mivavaky.